भासा बहुत सारी होन जस एभी हिंदी होई तो हिंदी भारत की सबसे बढ़िया भासा होई। संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, बांग्ला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कश्मीरी हो, नेपाली हो, बिहारी हो, हिमाचली हो, हरियाणवी हो। या भूति सारी भासाए माननीय।